La já le mhuo la báh jo naum aig tzai náh nó laig óh la báh la náh joh jo laig fáh lai ja le muo ih la báh tzaí laig óh muoh aig tzá aig laig óho la ba máh ain tzá aig laig gi ba muo eig tzá aig la jó oh úh saing lo mismo laih óh jo éh bu nóh neig tzá eigh bu no ein tzá eigh já le muoin no lai laig áh jó laig fá óh gá ji tau nóh lai oh in la íh toi yiá la ba, la bá aing-aing tsá cháh la úh oig jó la mhuo la neing jó a si jo muo tau áh muo tau cháh laih óh. Úh eh muo njo úh éh muo laa jo ja le muo la báh cuah laig oh jo ji la jo laig oh la báh muo tzáh aig láh la jo báh bain shiá li nji laig oh la jo óh bú noh jo taig la oh jóh éh láh éh áh sí puo j tzá aig laig oh óho nóh la jóh óh ba muoh aig laig oh ba asi lá fúh muoh la ba oh la ba shiáh tóh muoh tóh la fú muo tzá la jo ji oh óhh naum íh toig cháh láh la bá óah cuáh búh la jóh npoh aigh jo laig oh poih tzá aig buh jo la báh náh oh ba aing jioig náh choin náh buh Láh joh oh ko jo num la jáh le muoh ka ji la ja leig óh naum íh-ih jioig la báh müh lai oh íh no jóh jieg tzá aig laig gi báhh jo jieij tzá aig ja muoh gi tzá aig jo ji oh. La jo la loig ná ko ja le muo jo naum áh laigh laig oh láh có la bá náh shiuh, lai áh jo laig fáa ih-ih jo naum tóh la jo oh aig oh a si co-co tzá asi la ja le muo jo naum tanto íh-ih cuain íh jo naum lau íh cuain ni buoh la jo ji oh íh jo naum ih oig ni fu cuaig laig j le muoh la jo la báh áh aig tzai náh.